أكلتي- أكلتي المفضلة إهي الكبسة، عشان أول شي أسويها، أحمر الأرز ويا الدجاج، بعدين أضيف لها البهارات، واخليهم يتشربون النكهات ويا بعض، في النهاية أضيف لها الماء واتركها.